Mi nani beldum babal nyamugo je a yari am do, be wawi ndefu, nyamdu mabbe beldum, wala champe, manda dudai.